द जन्ग्नि न्वव् ल्ग् क्ससे फेइद्, जय् <hesitation> निफे <hesitation> अन्ग् म स जन्ग् जन्तक्सै बिस्कित् अदमन् जय् प्ले दव्। भे बिस्कित् क् प्लते को ल्ग् क्ससे य। गरन्ति ए खलिन ने <hesitation> क्से फज्न लवे। द अन्ग् ल्ग् क्ससे को द म बैति पुन्ग। दर् ल्ग् क्ससे के पुन्गन् त्से पे प्ले दव् बरे बैकु न्क् निअ क्सै निफ्रै खलिन ने। दर् ल्ग् क्ससे य जुदि पुन्ग। पे अन्ग् निअ क्सै निफ्रै गरन्ति ग् लै बए बे अन्ग् ख निम हव्द न पुन्ग ब्ल। द अन्ग् पुन्ग न्गन् त्से जेब न्वद बे गरन्ति <hesitation> य मन्त्सि निफ्रै न्द्जै ए <hesitation> न्क् निअ क्सै निफ्रै पिस्लैन ग् लै बए बए जेब न्वद अन्ग् बेके सपक्स् क्सलम्न ने। भएन इ तुक्र फुर्क अन्ग् तिक्सन ने बे सपक्स् क्सलम्न ने अन्ग् ए ख गरु ऐग्न् ल मेओ। न्क् जेब मवन अन्।